Kengurular avstraliyaga hos hayvonlar bo‘lib, <noise> orqa oyoqlari juda kuchli sakrashga moslashgan. <noise> Ular sumkali hayvonlar, <noise> o‘z bolalarini sumkasida olib yurishadi va boshqa hayvonlardan o‘ziga hos hususiyatlari bilan ajralib turadi.